﻿Ninya ar diyani ti ku pira a yiimo yabim keelanku akan we shinkkr diiyanin yinɗan liikeko ta yalam jura kandi shinan tei kandi iloon tai kar yiimo yabi kar kabbani kassa wemno tan ra kiijimo akam ninya shira diyani ti ku pira sha ka yiinmo yaɓɓim yiimiji yabbi.